Ok <hesitation> agol ilu nol blon dunul hun nasara'e fagama asuro nohan illum non nasarado ui hagun ngurno im bam kadihe muluk hun ya, malum ya docta no ya sheriya yahe no kumen yafokun mukyali yan gubilo kunu asro ihun do nafar bam dam dumu luquran yahe komani afokundo mukya goni liman ansi lahira e algun mulk hakun feida kuru adigendo nyiro unaldardodo sai yajiro ndokso tarboro gade, tarborogadedo gol han faidaso yagima nafegi naya gu illumul duniya go lahira fagu mulharun feida amma usaftingi nyirsoma muk hausa gu dgasibi gulu madusul do asuro yau hun gasbi yaro saigo illu-illum da asuro yagima nda hin yakima a fego illum no lomani aforuda ai ayado mulon dumo angundo. mendewe yeya gomnaye yeya shugabum kasa yeya chaiman ne duk ndo illum do go luqurando, ohan luquranso gan goro muk shegoso oman gu kunanigo meheu gamdu ohan do lusha allah muk shego nyiro namdudo illum nol lagurcan no hanso do kuru mehengarudu yagima amehen ngamdu ahun luguran kumani aharun gurno dahum luqurando jisu makhando bulangade feida ammagi usaftingi eni mahan'un do. Jeuhan aujil tuyansa afun jirso rafanne jaihan fagama bothan faijaso umaigamjide yayima umaigam ju gmani amanu groje umhan mai gaje faide tunsuntu jasu mahamu faidaso aseroyinme jai han gasibedajijan fakma ko ilemurong yik jaman ilemu gasibe yankahun lauhanzo uro ileme harasele atenmadusole umangoyo umchalogo amaoganju gmani aha mu grnoju umhanjijik uro asoro meijin han giro antoso jahan giro fagama go ilimoh amma lulum abo elemso yinro munhalibalma juwareso jili ano-i anso euni ayajilo ehni anajilo fagamo go ruquranso mabogoshego so wala matayogo bula alala socaenme jinhan nai basebase alala yandijan fagma ehsiyo ehan elimdo amma, ele ejewe ensiyo nin soma ate sole aso najamaro niru niro mwujonisuso faggma elemunol grim fagma niro muhan elemu insua ilah nilama murshershiye yilama mursheriye joyik nu liyin gmani anamo grnode niz ma umyago mul hamin faida gayo sun jo jo nafurungumnlo mummugde mamo amage go elema amogi mome gamjiji moma unoso golmekiyo amso golmekiyo umya mebal gasi agunjo ju me bal gasi mum ya bam ankulmegi amma jamhun nursoma mumsaftun nan jojo niro bulyaliso kaniya. Umchalago yagima chalogo ro akun kam la kmani aha mu grno kmani anana grno wai ingura do kai nul islami uya nul arabi nul nasara nulaye yaye kal umeye gam jurumuhan umset te umsette matusal amma sursuro jahan luquran nul arabiye inqura joye mashego mulga gohi muly a liman mutycn usaazi saye muitanhan fagma tafsir muhan amaa osaften nodoyaye nusueso han ji niro asiro sunjo majamogo nafaragmojo modgoyi nan jojoji eiemu nomu jili gjemun mimulgje angol nafurejama muje nafar gomo gaji mumeyel gamju jasi tsmani anamo grnodi munam nilo joil munan ilimn sojo qulmeyo josojuan enni toye sheyetsuraje jandaye kman afuron janan shariya rahan shariya goro nan jo nanjo asuro ahu janjay inte kman dafur aya chaman angoro fagmadu amen namarso iaquranso ilimujiyik amma ohan ilinso ju nirsoyarbu yaliji mustarji hi mustarhigi ehh kigi ehno afun jiro ehni mul fagma bule uan fa jaso munye gamju ya kmani umsun sunye gamju go limmuju muhan ilim kamani ahama gmoju ensi ja yayo shu saba peresinenie fagama joyile jo ilim joike iftumn fagma alaga ju naskuju bal aluguji gmam ahamu alugaju bal kaniya ummulu umleye gamju yakima gamju ham inquran umah an ilim kmani auamo wrno un so gulmekiyo nudin umso gun nefara anganosun bam akundusu sakale ma nuja abulm. Muja cebulumju ileso gmugaiete lekke wure ja nafareku je bulum nafareku je bulum nuro niro iskoyo ipuro ajegenjo umelega gam ju ginir soma uggima mulchlag auuwako na laye yao- yggutu we chalggo umelaga gamn ju han laquran una illimugi asoro ilimusujo juniyaso shuso ashigoyo muhan talma juliso mahan ilimu gmani afokn kinye muhan bulo tumo amma jamsaftan aun jonso nurso bohansu nanju to bal han fajaso umewe gamjo yakima yakima machalago ju gahan jigo ha gohngo ju jusoje har tarboje mata han ilinuahan inquran aabi isaairya niroyaye nul inquran biya biya ilimu ja jamy a koyik nul makanta ya kal gumeye gamjuji anan ilimu a nulayeyay ilunu ja jamyago kmani alimo ju grnoju mullam juyik biya tamji bunomigi so umya megi alga akun megi juso yaye buham jaru ahh ehni ahu ehni anso muju gmani afam ahanduduwe aha ansi grno ki joweki jusojk josonando jam sartinki anso aa umjuli sundo asuro koun digi niyo muja imgide angol narareyoma mubo ilumutai soko wuri nummogo ilumn jo wasi jeja jaijimu bulum umhan inquran umaiganju umhan magran ta umhan magranta umuan arebi umuan islamiyya niroyayi ru ummehin gamju muhamju yakiyaye no jananju kmani ahamo grnoo- ashego agunjo amma tamsam tun nanjoje ki. Duwan nan jo atun juwan niro gnubuju niro fagmaju jaji jutan surun yikiyo minidam chalogo chalogo kum ja jiki ham grno yaki ha yakima muhanja amo kol illim jokisul sai ilim juniyaso mahan balti yite ma nufuseye san jo agoi iyire nanjeli jugegemo juniyaso asero nele jajili fagama nufuse tule nabo ilimu je sakkalema ha bulum nabunu megi kan karam bah buno megi kogomalak argento amma meleyogamju igmani ahakan grno jukan jashegoju dutaraju roo jiga muljikoje unma jamsartingi ha jon ahan inquran suimeje jasi kan aji yin jo norso mu hanso aa hanaananjosu inquran dohanjemelegajajije han ta kmani afokin ju kuha balo koha bulo ju jin jejisodo ah ehni anso ahan aha baji ton uma muhan lingin ehhan inquran ehan ilnmu asuro ilumn ja jamyaka sai gabo ilimu ja jamyaka sai gabo ilimu sa yileda ohama bulumabafai jaso goju gor su ju mu saftunju mu suwe sonajama ki aso ilimuso bulhan taitaso wehan inquransu ohan magrantaso ohan islaniya so bulasu aa iskayohaya noloyaye han sheme yaye meye ganijuju hanju jisu kmani ahakan garnojei hanju go goh aloju ju jisu kinja owasiyaye mahalo bolowago goggki ammaki gosa tin nando johjam jange osaftin nanjo johjam jange osaftin ahan nanjo mulhan fai ja so fagama imsekanaji wuru yakima nir soro giki muljuwu gujowo sanyangoso amman goyo uru umhanja grnd umjum ja gas go umjum ja gasgo ju umhan cluma imh an inquran sam sam. Jisaju kumnli mukumukasko lahira juniya ko lahira fagma muburam arabiode muh and agije lahira ko juniya a fagma inshallah mushego anasara yekal juniayaso asoromekiyo nunjo ragma ise lendaju ihan nan jo nan jo juma ilumu joyik a aki ma mahan ilum amma musartin ojugodiso yaro jiso jo mahan nama mujidono megi jiya sundo sunjo nitsiyo ondogoye jo mona fareye makarayo yiro abulum yiro dalum yojo umchalago gamfu umnaja grno yakiyaye umhaja grno nobo nunjo ko nunjolwasi tam siga anso anso <hesitation> kmani afonjukinbe <hesitation> kinye adili tahan yan ilim allu kanyen inquran ilum nasara nul arabi islamiya nuleyane nuam rogo haran grno nangojo harijinye ta jisnju niro kun ohari inshall au usu kanye kmani mafukun kuro kmani abusukunju binsu akwal linkowa mefukun mehajan amma jamsaftun nun joki umh ando so yaki yaya <hesitation> yagaye nan josu chni anju jaiehni amhan jojo jo fagma bwhan fai jaso ansoro anja nojumekiyo sulum fagma ilumu wasijo no jumu bulum mumajollum amuju simochimo simo ju amma asoro mumja abulumwo ilumu jolgji moma kaneyo ilumn jol gije asoro muno larji ilumurungumo samsam illqiji kaniya emmeye gamju umjamja qasko. Tamsafto nanjo so yiso juniy ase sai ilum kun uyaku ilumu nulaye ilumu insartunma jude insitunso ilumu wasi jauyagoki jikalala yantusum yinlomulhantai jaso yirofaga ma mulhan faijaso imelaga imsika nayiro ume qamju are mumhanda grno niroqinrosc ehni niroyode maga yo hai chalogo juniyaso ahan baltu kani umhan grno uakima umhanta grnoju kmani ahamu grnoju umchegi ilumuje jisuju umjilo gasko umtoyal megin jamo agolmeki soju bulum megindamu ma iwasi amudu fagma jo ilumu wasido amma ko ilumuju jumosunso fagma eurosokiskifagma jo ilumujosu tagma aigagaramujoyik seso jo uro amma ilumu wasi amo ilumu jo bulhan faijaso chalogo umme lago gamjujukmani ahamu grnojuajowuse amma nele jaurukuju nanjuju fagma mumjanguso bulo bal wala gasi rerogo wasi kanaji umnanida grno jamhande ilimu jam nan inquran umhan nasara umhan islamiya dindangegere juniya jamjuso nike sa joma sai go ilum nilojubolgo ilumuso ju udiriso ju wasi immeye gamju umhanju kija.